Huunde ko moƴƴinira saabi muuɗum. Sa a waɗii hen tan oo fooɗan ko sukki ko sukkitoo. Non nii jon kaa laatortoo faa tawee iɗun yaawa sukkitaade ka. <hesitation> Ɗun jonkaa ɗun moƴƴiniraa saabi muuɗun.